रसीले फल वो फल होते हैं। जो तरल से भरपूर होते हैं। और खाने में बहुत ताज़गी और मिठास प्रदान करता है। इन्हें फलां में का स्वाद केवल मीठा बल की ताज़गी से भरा हुआ होता है। यहाँ तरबूज मीठा और ताज़ किसे भरपूर तरबूज पानी से भरपूर <noise> होता है। और गर्मी में विशेष रूप से ताज़गी प्रदान करता है। इसे ठंडा करके खायो जातो है। जिसे ताज़गी का अनुभव होता है। आम मीठा और मध्यम खट्टा एक रसीला फल है। जिसे कई तरह से खायो जातो है। पको हुआ रस, अचार या सलाद में यह भारतीय महाद्वीप का राष्ट्रीय फल है। यह हर मौसम में मनपसंद होता है। संतरा का रस बहुत ताज़गी देने वाला होता है। यह विटामिन सी से भरपूर होता है। और बहुत आदर्श का होता है। अनानास का रस रसीला और कड़ा स्वाद देता है। यह सीधे खाए जा सकता है।